I elefanti a sun verament grosi, al an la proboscide lunga e cun cun la proboscide a pìu le coze, al an le urìe co grose cule li, parei a sentu mei e riesu a sué e pöi al an le zanne për s-ciapé le coze